Chjoowiꞌ ljoꞌ na nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na cwilaneiⁿ calueꞌ ñequio tyjencꞌiaandyeyoꞌ ndoꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌa chaꞌxjeⁿ na nnꞌaⁿ mandyo na mati calueꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌna chiuuwaa na cwilaxuaana ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana quindya̱a̱ya na mꞌaaⁿ catsueꞌ matseixuaatiooꞌyoꞌ oo matꞌioojneiⁿyoꞌ ndoꞌ jeꞌ jeꞌ nntsꞌaacheⁿnaꞌ na ncꞌiaaꞌyoꞌ mati na mꞌaⁿ na candyo na cwindye jndye na machꞌeeyoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ na ñecatsoom mati jeꞌ nnda̱a̱ nntꞌiaaya quia na cwiitjomndye calueꞌ quia na tquiooꞌ na mꞌaⁿna na neiiⁿna ñequio ncꞌiaana oo quiooꞌ na cwintꞌiaana matseijndeii nnꞌaaⁿna ndoꞌ majoꞌti jeꞌ quia na mꞌaⁿna na jndoona cwii nnom quiooꞌ oo cwii tyjecatsueꞌndyena mati cwilajmeiⁿꞌndyena ndoꞌ xeⁿ na nntseindyaañe tsꞌaⁿ joona maxjeⁿ nno̱ⁿndyena luaaꞌ cwii nnom na nnda̱a̱ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ na cwilaꞌno̱ⁿꞌna ñequio jndye na cwilꞌana ndoꞌ ñequio chiuuwaa na cwilꞌana cwii nnom.